A cösa ciù strana che m'é capitâ a l'é quande son areiscia a conosce e son diventâ seu amiga e son areisica a conosce o mæ comico preferio, quella a l'é stæta proprio unna cösa strana